So a ƴeewii meksik en fuu, siiŋaaji ɗii fuu ana ton. Nden non finaa tawaaji ɗii fuu ana ton. Faa mbiyaa ndee huunde kaa heeƴan kamɓe tan. Ana woodani ɓe kamɓe duu. Kaa, so ngoonga neɗɗo anndanaa ɗun sanne.